فضوله خلاه يروح يستكشف دخل الغابة ولقى روح موسيقي قديم الروح طلب منه يساعده في إنهاء لحنه المفقود ثم <hesitation> عزفوا مع بعض و|أخيرًا خلصوا اللحن وصار رائع شكرته الروح ومنحتم.